<hesitation> lau ese, egu, best, sisiba na, tamagu enai. Iena sisiba herevana, na gauna bini. Basikuli goada, aonega badavari, sibomu emu bahavara. Ta enai basio rely, o ta enai basio, gini kau. Sibomu emu goadai, bamauri. Lagu, tamagu ena, sisiba herevana. Iena sisiba herevana na, ta enai baso noinoi, bema oina, mai emu o asiemu, sibomu emuai m- bagini kau, sibomu emuai, goada ba abi. Bema vaia asimu momokani neganai varavara bese ediai banoinoi, o, heduru batahu. Toh egu sisiba herevana na, oina, sibomu, emu amu badavari. Sibomu emu hewarai amo, natumu o, varavaramu baubudia. Unu amo bodibamu, oibe mai goadamu o lasi. Nabe iena sisiba herevana beh euna. Dainai lause tamagu ena hereva, hanai hanai, egu loa gabudiai, O egu, kone noho gabudiai, una hereva na asi na laloamu boio- asi nalaloa boiom. Bana hereva, aukana ta. Sibom, emu goadai bamauri. Bema una, negaidia bema namorum, neganai namo baina noinoi o, otherwise egu, emu mauri lalonai o, egu mauri lalonai, sibomu emu, baina havara. Bema, mai egu o asi egu toh oina mas, bagini tutuka, sibom goadam bakara, badavari, emu bese bahenidia. Dia haidia ediai mo bahelalokau, masena bavabia ienai, masena bala ba abia bainua, masena ba abia ba ania, ouna beh dia mauri, bona dia goada maurina. Iena hereva na, sibomu emu amo, bamauri badavari, dirava baha namoa. Iena hereva ta, ma eatoa kaum lauguai beh, basio koikoi emu mauri lalonai. Sibom emu badavari, haidia baso koidia. Emu kohuai o, emu gau namodiai. Badin na koikoi ese, oi beha morumum, Sibomu emu amu baso davarim. Oi ese, naha dibamum gauna, o, sibomu emu amo badavari gaudia, natumu baubu laidia. Dia henao henaoai, o, dia gau idaudau ai, natumu o, varavaramu baubudia. Dala maoronai, varahumu baine diho, siahumu baine diho, natumu bese baubudia, bena baie moale. Dia, dala idauidau o, henao henao daladiai, natumu baubudia, bena baie bada bena baie ga una na, henaoenao mauridiai emauri bona ebada, las. Oina dala maoronai, oi sibomu goadamuiai, badavari, bahelaorea, babiru o bahaoda mai goadamu ida, emu bese baubudia. Dika namo, mai emu gau o gau lasi, toh doini, bamauri laia. Bema lasi bona lasi korikori, varavara namodia ediai, ohedurum taudia ediai ma ba noinoi. Bema, lasi neganai dina na, anua eboim daba <hesitation> rerem dina ta. Basio laloa boio. Hanua na eboim bona daba na <hesitation> rerem. Houna- houna hanoboi, so hegeregere neganai, Basio wari badina daba na beh rerem. Houna ma dina ta. Unu amo oi goada boabim, siahumu bedihom varaumu bedihom bodibam, dina iboudiai na dina idauidau. Dina haidia beh mai emu, dina haidia beh asiemu. Dina haidia beh oibe mai emu, haidia beh asi edia. Asi edia gabudiai, badurudia. Oi dan asemu gabunai, idia seh bedurumum. Dainai, egu, tamagu ena, sisiba herevana beh, sibomu emu amo, badavari. Baheduru heni, dala maoronai, bona dala korikorinai. Dia dala, kererediai.